رنگین پنکھ توتے دے پنکھ رنگاں وچ بہت رنگین اتے چمکدار ہندے ہن، جی میں لال، ہرا، نیلا اتے پیلا۔ توتے اکثر کئی شبد بولن یوگ ہندے ہن۔ جی میں کہ کچھ توتے انساناں دی بولی وی بول سکدے ہن۔ بالکل ہلکے پنکھ ہن۔ توتے دے پنکھ بہت ہلکے اتے سندر ہندے ہن۔ <hesitation> سماجک جیوں توتے بہت سماجک جیوں ہندے ہن۔ توتے انساناں نال اتے دوجے پشو پکشیان نال وی رہ لیندے ہن۔ <hesitation> توتے مٹھے پھل، سبجیاں اتے مرچ نوں پسند کردے ہن۔ ایہ کرکے آف۔